जैविक साग हो आडिकी होऐचो होकि तातुक उगाणोक भी भोरे कर्नो पड़ो लोगुक धूकरे दीबे पोर्ने हेरने मोहिनेत लागो तेन दी। जाब मोहिनेत लागु ताब सो मोहिंगो जाऊन मोहिंग्या हो ताब खानो की कीमत भी त्सी मोहेंगी हो। आडिक कीमत होनि चाइये आस्क किसानक भी फाइदा हो आर स्वास्थ्य भी आच्हा रो।